Võtat pudsunudsija, panõt käümä ja muguq nakkat tõmbama. Tõmbat kõik kotusõq üle. Egaq sääl muud olõki-iq. Muidoki piät pudsunudsija olõma ka kõrrah ja tolmukott piät olõma niimuudu inämb-vähämb tühi, niimuudu, et häste tõmbas.